Ewa aminakay izy io fampiasana sira bolongany zany ndreka sira vovony tena manova e! hay! Bakeo nao mamipiasa sira bolongany zany anô mieritreritra hoe zaka ity maro loatra nefany raha io bakeo matsatso! Heverinao fa ampy raha io; kara zany koa sira vovony.